Gna karazan'arety hitako amign'amboa a da izy a maseky igny, izy mosaregna igny, da vo kanikanainao izy defa maseky, sy raha ako gn'amboa sasany io da magnantogny, da mangataky sakafo, fa izy tonda magneziky- magnenkitry mamindra gn'haromontagny, haromontagny moa mampalaza an'azy io gn'olo lafa tratran'io da marary mila magnano vaksiny zao lafa avy nikikerin'amboa avy misy haromontagny io.